<hesitation> Fomba fangataha visa ohatsy hoe andeha am'firenen-kafa zany, matetiky regny am'zao fa en ligne avao de miditsy am'le siten'ny tompon'andraikitsy iha de ao misy raha fenoanao ao, misy dosie alefa ko ao de rehefa vitanao aby am'zay raha iaby iaby zay miamby mail iha baka amindreo agny hoe voaray sa refuser visa anao igny.